نختار <hesitation> الشيخ عبد الحميد بن بديس، على خاطرو واحد من أهم الشخصيات في تاريخ الجزائر والوطن العربي، أو <hesitation> عمل <hesitation> دور كبير في النهضة الثقافية <hesitation> في جزاير في في وقت الاستعمار متاع فرنسا <hesitation> احسه كانت رؤيته <hesitation> بالنسبة للقراية وكيفاش انجم يواجه التحديات اللي صارت له في حياته ونفهمهم.